Mihaino mozika no tena mahazatra ahy rehefa manao dia lavitra aho fa mba tiako andramana koa nefany ilay <hesitation> mba mihaino boky noraisim-peo indraindray.